مو جميع سلالات الكلاب ودية على قدم المساواة في سلالات تعتبر ودية وتحب الناس زي البرادور والبيجل <noise> بينما في سلالات تانية قد تكون أكثر حظراً أو عدوانية مثل بعض الكلاب الحراسة والتعامل مع الكلب وتربيته يلعب دور كبير في تصرفاته